د برقي جارو نه په استفادې سره مونګه کولای سو څې د کور کې ګرد، خاورې او یا هم داسې نور کثافات پاک او لیرې کړو.